كيما تراه مكتوب في السي في متاعي <hesitation> عندي خبره كبيره و- وخدمت قبل مع شركات أجنبية وتونسيه، ونجم نقدم إضافه لل-للشركة متاعكم ونجم ن- <hesitation> نضيف <hesitation> برشا من <hesitation> التجربة لي <hesitation> عملتها مع <hesitation> الشركات لوخرين، زيادة إلى ذلك عندي الإنضباط وال- وحب العمل ونحب نتعلم ونطور روحي.